മേക്സികോദു സ്പിച്യ് ബു രുഛികര തിനിസു പ്രസിദ ചോര്ന്। ബേല്ലുല്ലി തോമതോ, ഛിലിസ്, ബേഅന്സ്, മേക്സിചന് തിന്സു। അവ്പുര ജസ്തിപുന്ദു, തചോസ്, ഏല്ഛി ലദസ്, ബുക്ക। ഗുഅമോലേ വിശുദു ഹേസരയുന്ദു മര്ഗരിത ഹര്ഛോത। ബുക്ക സ്പിച്യ് ഫ്രേശ് തോമതോഏസ് മുലു സ്പിച്യ് ബുക്ക ഫ്ലവോര്। രിഛുദു ബുക്ക മഏസ് അദരിത തചോസ് ഏല്ഛി ലദോസ്। ഗുഅമോലേ, ബുക്ക തമോസ്, ജനപ്രിയ, തിനിസു അദിപുന്ദു।